عشان تخبز كعكة بسيطة، أول شيء، تسخن الفرن على ميه و ثمانين درجة. وفي وعاء اخلصت اتنين كوب دقيق مع كوب سكر وملعقة بيكنج بودر. وبعدين أضف كوب حليب وكوب زيت واثنين بيض وملعقة فانيليا واخلطهم كويس. إسكب الخليط في صينية مدهونة وحطها بالفرن لمدة ثلاثين إلى خمسه وثلاثين دقيقة. بعد ما تبرد، زينها بالشوكولاتة أو كريمة. وبالعافية.